انا بفضل انام بدري واصحي بدري لان دا بيزود الانتاجيه بحس إن الصبح هو أفضل وقت للتركيز والشغل كل حاجة بتكون هادية، وده بيديني فرصة إني أشتغل على مهامي بدون تشتيت، وكمان لما بنام بدري، بقدر أخد وقت كافي للراحة، وده بيخليني أحس بالنشاط خلال اليوم.